لا والله ما راح روح له, ما راح اظيع سنة من عمري, رايح وسنة من عمري راجع, عشان أقظي اسبوع في المريخ, مش راح است- استفاد في الآخر يعني, إذا توفرت وسيلة مواف- مواصلات أحسن <hesitation> ممكن يعني, بس مو إني أقظي سنة من عمري رايح, وسنة من عمري راجع عشان أقعد في الآخر أسبوع في المريخ, ما لها لازمة, يعني ما راح تفيدني بشي, وما راح تقدن مني مني في شي.